E se potessi tornare indietro <hesitation> e cambiare un pochino il mio passato <hesitation> <noise> gei dd'ia cambiai, ia bolli sodigai a studiai, ma studiai meda, mi diplomai, mi laureai, fare una bella professione a me sarebbe piaciuto tanto fai su dottori poita m'est sempri praxiu ascurtai sa genti, curai sa genti, deu sciu fai iniezionis, deu <hesitation> apu sempri fatu u' pagheddu de volontariau puru poita apu fatu catodixi annus de volontariau, quindi m'iat praxi a torrai a goa e a studiai, certu iant essi sacrificius po sa familia, però passienzia, ia traballai, ia traballai e studiai, però ia studiai. Deu a filla mia dd'apu postu in conca propriu cussu, poita depit essi una femina indipendenti, est una femina indipendenti, at studiau, studiau meda, poita tenit <hesitation> at studiau, s'est fata sa primu laurea de tres annus poi s'est fata sa specialistica, poi est andat foras, est andada in Inghilterra, a fatu dottorato totu in inglese, cincu annus de dottorau, e poi s'est fata u' master puru e imui est traballendi, est traballendi Po una multinazionali americana, narat cussa, est fadendi u' traballu bellissimu, poita ca agiudat, agiudat sa genti, sperimentant me is uspidalis i' mexinas nobas, e cussa est u' <hesitation> u' grandu orgogliu, mancai non siat <hesitation> sa mexina fata de cussa però cussa controllat totu su chi faint is aterus, e quindi est una bella soddisfazioni po mei, po cussa, seu tropu orgogliosa. Cussu dd'ia cambiai. E poi u'atera cosa chi ia cambiai, ia bolli <hesitation> torrai a biri <hesitation> ia bolli torrai a biri a nonnu, poita nonnu Pentzu chi sciessi tropus cosas, poita in domu sua ddoi fiant liburus, liburus particolaris, ddoi fiat po finzas sa bibbia poita imui deu mi dd'arregordu, ca certas cosas chi nci fiant figuradas <hesitation> fregius, tanti cosas. Poi nonnu <hesitation> ia fatu su segundu ginnasiu, quindi scriiat literas a sa genti, poita sa genti non scidiat scrii, sciadaus fiant analfabetus su prus e quindi scriiat totu literas a sa genti, candu fiant sordaus, sciadau, però ia bolli intendi certas cosa chi issu scidiat e deu non sciu, iat bolli scì certas cosas e invecias non ddu potzu fai, poita purtroppu, sciadau, si nd'est andau